Ɨótu in kaá vina ja nánitu ja ja sa vijɨntu taka ntatiñu a ntucha vixɨ a a taka ja ka yetuyó jina'ayo, kaá yuan ka jaa kutu tu ni ɨótu ana'a ko vina ni tuútu kaá luli yuan a sa vijɨntu taka ntatiún na ma na ma tu tiwi, tu te'eyu, tu jía chɨí nteyu, a ntucha vixɨ a nteyu a kuñu xi nau ku ja kachiva'atuña yuan jina'aña, ñasɨɨ yuan kua ka jinituña ntasa kutu yuan te yuan kua ka ɨótu kaá ka jaá kutu kaá ñuan vina ja ja ni cha te yuan kachiva'a- tu jinaña ntatiun ja ku inive'é.